קאטאן טי שירט איז געמאכט פון קאטאן מ'האט א גרויסע שטיקל סחורה, מ'שניידט עס אויס און וועלכע פארעם מ'וויל און נאכדעם נייט מען צוזאם די עקן און אזוי האבן אונז א קאטאן טי שירט.